Ny tentrombohits'i K Deux izay tendrombohitsy faharoa avo indrindra maneran-tany e da ao avarats'i Pakistan agny no misy anazy io. I Pakistan io koa da anisan'ny firenena nihorina tamin'ny fito amby efapolo sy sivanjato sy arivo ary firenena mahaleo tena ho an'ny Musulman tao amin'ny kaontinanta indiana.